Kua ñañepoano vaeta, jaeko yayeajɨa yave, ñeñekaraï yave, yayoeta, yaitita je aguariete, yayoekavi, yambotapa aguiteara ojo je ɨvɨ timbo, ɨvɨikuiti, jukurai yayoeta ojo okuereregua